ہسہِ چھِ پنٕنہِ تنہٕ وارِیاہو وجوہاتو كِنہِ اِستعمال کَران، یِمن منٛز شاہ کھالُن، چیٚنہٕ، کھیٛن رٹُن، مُشُک تہٕ ژۄرِ دِیُن شٲمِل چھُ۔